Ñy mombamombany ñy sakafo a kanada añy e: -Misy ñy fomba ff fiketrehan-drozy azy ,nandesiny ñy razan-drozy <shushes> noho ñy kolon-tsain-drozy ;manahaky anizay ñy raha ampiasan-drozy ao samby karazany; rozy laha misakafo mihinam-bare ,iñy ñy fototsiny ñy sakafon-drozy ;mihina lasopy ,ao koa ñy sakafo mahazatsy androzy a kanada ao :ñy henan-koso ,ñy henan'aomby ,ñy henan'akoho ;manahaky anizay ñy raha finomindrozy.